Zah bôka tsisy fiara tsy de mapiasa lasantsy zen̈y zah fa fahaizako izy ndraiky <hesitation> karà litrà ndrô àby io zen̈y misy karà efatra arivo ariary eo zen̈y fivangan'olo amin̈'ny milasy misy zahay fa arakaràka ny marika ny lasantsy ndraiky.